Puēs ñuú neé dɨvɨ̄ tránangu néé kastil í dɨvɨ áma neé kastii davaviteámaneñá kastii or e jún te váchi ñíxi ne pues ña kastii te kuii kuing ō ne pues kāstii tá ni kɨmi ngo já neé pues dá kakai ñukú ñivi kakaiñukú ñivi né pe í kuika ingo chee i néé kākuci unu kuīcsí ntuu i dádɨvɨ ñaꞌa caꞌkuingo ja neé pues kastili i dɨvɨ áda kakūtíin chi porke ñaꞌa ká suun váꞌa ñú ci dukan kāstii de iꞌa ne víin ñá te tākaa váda i váti īꞌnī mi vá chi iꞌnī ni ña kastii ña xá kueꞌen ci kasti ña ne ña i kantɨꞌɨ kateꞌñu porkue iꞌa ne dɨvɨ da kakūtíin chi ta kātɨnekɨmí sne ñuvé cíka kai akadɨvɨ asun anēé dɨvɨ ɨvɨ cikañuvé cika kai dɨ.